Raiky, telo, dimy, fito, sivy, raiky ambe folo, telo ambe folo, dimy ambe folo, fito ambe folo, sivy ambe folo, raiky ambe roapolo, telo ambe roapolo, dimy ambe roapolo, fito ambe roapolo, sivy ambe roapolo, raiky ambe telopolo, dimy ambe telopolo, fito ambe telopolo, sivy ambe telopolo, raiky ambe efapolo.